यदि मुइले एक बर्स कि लेखा बिहान को खाजा, दिउसो को खाना, बेलुका को खाना छाड्डू पर्यो भनेपछा तै खाने चिज बठे मुइ मासु लाइ हटाइसक्दु, क्या कि भनेपछा मासु माइ पाइने चिज हरु मुइ अर्को जो भेज कुराहरु छन दुध भयो, दहि भयो, घ्यु भयो, तै चिज बठे पुर गर्सक्दु । तब मुइ मेरा खाने कुरा बठे माशु लाइ छाडीसक्दु ।